Inchi philipine inchi duran ameriacn bodomsote gaf ishin bodom kas bat gan alfu toko dib sagali afurtama jatii inchi tunne many diju jirtii many pacifici amine inchi gudio hamtua inchi tunne teso ishia ta biashara itmidasen manila yedeni manila lila biashara qabdi amine inama gudio itgalit jira inama ifa manila tan bulaa wor manila kun wor gudioaa.